gott kvöld fréttir eru með öðru sniði í kvöld en venja er vegna

hjón sem misstu nýfætt barn sitt vegna læknamistaka á Landspítalanum tvö þúsund og fimmtán bíða enn bóta og svara frá ríkinu ríkislögmaður ég geri ráð fyrir því að ef þessu verður synjað og málið fari fyrir dóm sem ég vissulega vona að þurfi ekki að koma þá má gera ráð fyrir því að málinu verði stefnt inn til til dóms í haust eftir réttarhlé í september Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að Ísland eigi að huga að því að taka reglulega sæti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna ísland tók óvænt sæti Bandaríkjanna út þetta ár Katrín ávarpaði ráðið í Genf í dag megininntak ræðu hennar var jafnrétti kynjanna og rétturinn til heilnæms umhverfis

Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins kveðst ekki hafa fundið að óánægja flokksmanna með þriðja orkupakkann hafi veikt stöðu hans sem formaður hann segir flokkinn alltaf hafa verið breiðan og þar hafi ólík sjónarmið getað þrifist það eru uppi ólík sjónarmið og ég tengi mjög vel við þá hagsmuni sem að menn vilja verja fyrir okkur Íslendinga fram á við litið bæði í beinum tengslum við samstarfið á e e s svæðinu en líka til enn lengri tíma um

orkumál og önnur mál sem snerta hreinlega fullveldið þar held ég að menn séu á endanum miklu meira sammála heldur en þessi spenna í tengslum við málið gefur til kynna mörg hundruð slökkviliðsmenn berjast nú við mikla

í Katalóníu á Spáni eldurinn kviknaði í gærkvöldi en óttast er að um tuttugu þúsund hektarar geti orðið eldinum að bráð talið er að eldurinn hafi kviknað út frá í hitabylgjunni sem nú gengur yfir Spán og fleiri Evrópuríki þar hefur hiti sums staðar farið upp í fjörutíu og

fimm stig í dag og slökkviliðsmenn í Katalóníu fá ekki við neitt ráðið í hitanum stjórnvöld og UNICEF undirrituðu í dag samning um þróun upplýsingakerfis sem ætlað er að tryggja velferð barna og koma í veg fyrir að þau séu beitt ofbeldi samningurinn er liður í

við skýrslu UNICEF sem bendir til þess að rúmlega sextán prósent barna hér á landi verði fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi markmiðið með þessu er að stjórnvöld hafi áreiðanleg gögn um málefni barna hvað við getum betur gert hvað við þurfum að lagfæra og lykillinn að því er að við höfum öfluga öfluga gagnasöfnun og að kerfin tali saman þegar kemur að gögnum þá að